þarf þjóðveg eitt undir að Skaftá flæði beint yfir veginn í næstu

segir samgönguráðherra rúmum sextán milljörðum verði varið aukalega í vegamál á næstu þremur árum sem er við það að ljúka er eitt hið stærsta síðan mælingar hófust og stærra en hlaupið fyrir þremur árum valkröfur í heimabanka fólks og óskað styrkja engin starfsemi er í félaginu flestir stjórnarmenn hafa komist í kast við lögin íbúar í litlu þorpi í Sviss áttu fótum fjör að launa í gær þegar stór aurskriða steyptist niður úr fjallshlíð

úrhellisrigningar síðustu daga nýr landsliðsþjálfari karla í fótbolta segist hafa velt því fyrir sér hvort hann væri að taka við

liðinu á réttum tímapunkti en

sé spennandi

gott kvöld að auknar tekjur ríkisins vegna umferðar hafi ekki verið nýttar til vegaframkvæmda ráðast þarf í aðgerðir til að búa þjóðveg eitt undir frekari Skaftárhlaup í framtíðinni

opnað hefur verið fyrir umferð um þjóðveg eitt í Eldhrauni en veginum var lokað um helgina

er nú í rénun það er margt sem bendir til þess að við munum sjá Skaftárhlaup oftar en þannig að við þurfum að vera undir það búin að eins þurfum við að huga að því að í næstu

geti vel verið að þessi blessaða Skaftá fari bara beint til sjávar og yfir þjóðveginn þannig að það þarf að grípa til sérstakra aðgerða vegna þess á þessu svæði að huga að því inn í framtíðina því það upp í hraunið þá muni

fara beint á undanförnum vikum hefur fréttastofa fjallað um ástand vegakerfisins og áhyggjur FÍB Vegagerðarinnar og Samtaka ferðaþjónustunnar af uppsafnaðri viðhaldsþörf þar hefur meðal annars komið fram að tekjur ríkissjóðs af ökutækjum árið tvö þúsund og sextán voru rúmir fjörutíu og fjórir milljarðar króna það ár fór aðeins um helmingur þeirrar upphæðar í vegaframkvæmdir og viðhald það er vissulega rétt ef við tökum alla skattlagningu af samgöngutækjum þá hafa þau aldrei runnið til vegaframkvæmda

við erum auðvitað að velta fyrir okkur hvernig við innheimtum gjöld af umferðinni inn í framtíðina

dregið úr fjárveitingum til Vegagerðarinnar ef miðað er við árið tvö þúsund og átta á verðlagi þessa árs fóru fjörutíu og sex milljarðar til Vegagerðarinnar árið tvö þúsund og átta en í fyrra var upphæðin þrjátíu og einn milljarður er þetta ásættanlegt sérstaklega í ljósi þess að umferðin hefur verið að stóraukast

að árin tvö þúsund og átta og níu eru toppar ef við tökum tuttugu ára tímabil en næstu ár

ár eru þau ár sem koma næst árunum tvö þúsund og átta

þau áform sem ríkisstjórnin er með í dag eru að nálgast þetta vegna þess að ástandið undanfarin ár er ekki ásættanlegt umferðin hefur vaxið mjög mikið umferðarþunginn hefur vaxið mjög mikið tekjurnar sem hafa komið inn hafa vaxið en við höfum ekki notað þær í vegaframkvæmdir og það er ekki ásættanlegt en því erum við að breyta í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir ríkisstjórnin vill hraða uppbyggingu

í vegamálum og öðrum samgönguinnviðum bæði með nýframkvæmdum og viðhaldi við forgangsröðun í vegamálum verður sérstaklega litið til ólíkrar stöðu svæða ferðaþjónustu og öryggissjónarmiða með tólf milljarða í viðhald á þessu ári

það er umtalsverð aukning og á næstu þremur árum erum við að bæta

rúmum fimm komma fimm milljörðum á ári það er sextán komma fimm milljörðum þannig að þessi ár tvö þúsund og átta og níu verða ekki einstakir toppar á tuttugu ára sögu heldur verða næstu þrjú ár tindar við hliðina

Vegagerðarinnar Pétur sextán komma fimm milljarðar aukalega á næstu þremur árum er

er einfaldlega svo stór að það tekur mörg mörg ár að vinna það upp

við vitum ekki hvað við förum í næst fyrr en við fáum samgönguáætlun

það er brýn þörf víða það

hefur aukist verkefnin eru útum allt

að opna báðar akreinar á þjóðvegi eitt í í morgun var önnur akrein þjóðvegar eitt opin á fimm hundruð metra kafla en áður var vegurinn lokaður og umferð beint um

rennslið sjatnaði hratt á veginum og um tvöleytið í dag voru báðar akreinar opnaðar vegurinn er þó þrengri en áður og þrjátíu kílómetra hámarkshraði á morgun er búist við að leiðin verði alveg greiðfær og þá verður byrjað að laga kanta vegarins klæðningin er heil skaftárhlaupi er við það að ljúka

bæði vatnshæð og vatnsrennsli er að verða það sama og það var fyrir hlaup vatn stendur enn hátt í grenlæk og Tungulæk og má ætla að það taki viku tíu daga að ná jafnvægi þar um helgina töldu vísindamenn Veðurstofunnar að þetta hlaup væri minna en árið tvö þúsund og fimmtán og giskuðu á að það yrði að rúmmáli um tveir þriðju hlaupsins tvö þúsund og fimmtán nú er hins vegar annað komið á daginn í tilkynningu Veðurstofunnar í dag segir að hlaupsins nú sé metið fimm hundruð

eða fimm hundruð milljarðar lítra í heild var

tvö þúsund og fimmtán fjögur hundruð tuttugu og fimm

rúmmál hlaupsins nú er eitthvert stærsta í Skaftá síðan mælingar hófust auk hlaupsins tvö þúsund og fimmtán urðu stór hlaup nítján hundruð og sjötíu nítján hundruð áttatíu og fjögur og nítján hundruð níutíu og fimm tvö þúsund og fimm hundruð króna kröfur

frá félaginu flóttamenn án landamæra sem birst hafa í heimabönkum hafa vakið athygli í dag fólk er hvatt til að skoða vel reikninga áður en þeir eru greiddir engin starfsemi er í félaginu og hefur meirihluti stjórnarmanna hlotið dóm félagið var skráð hjá ríkisskattstjóra þann fimmtánda júní í fyrra þá var formaður Sigurður Brynjar Guðlaugsson og Daníel Guðmundsson voru skráðir meðstjórnendur tilgangur félagsins var að hjálpa flóttamönnum sem misst hafa heimili að aðlagast samfélaginu og útvega þeim mat og húsaskjól félagið innheimtir ekki félagsgjöld heldur safnar

á Íslandi í maí síðastliðnum tók Sigurður

Sigurður er því í dag skráður stjórnarformaður samtakanna Sigurður á að baki sakaferil og hlaut síðast sjö mánaða fangelsi árið tvö þúsund og sextán fyrir að aka í þrígang án ökuréttinda þá eru Grétar Sigurðarson og Vignir

Þór Þórsson skráðir meðstjórnendur Grétar hlaut tveggja og hálfs árs dóm fyrir aðild sína að

vel hann hafi þó ekkert heyrt meira af félaginu eftir því sem hann best viti sé starfsemi félagsins engin hann viti ekki hvers vegna kröfur berist í heimabanka hjá fólki Vignir Þór Þórsson tekur í sama hugmyndin um tilgang félagsins hafi verið góð og hann hafi viljað hjálpa bágstöddum engin starfsemi hafi þó verið í félaginu hann hafi ekki vitað að kröfur hafi verið sendar út hann segir að ef fólk hafi nú þegar greitt kröfurnar verði skoðað hvernig

að bregðast við því hann vilji sjálfur endurgreiða féð ekki náðist í Sigurð Brynjar við gerð fréttarinnar upplýsingafulltrúi Rauða krossins hvetur fólk til að kynna sér hluti vel áður en kröfur í heimabanka eru greiddar þetta getur auðvitað grafið mjög undan því góða starfi sem Rauði krossinn mannúðar

og góðgerðarfélög eru að sinna en við vonum bara

tilvik og hafi ekkert keðjuverkandi áhrif af því það er svo mikið af félögum sem eru að sinna svo góðu starfi og þurfa svo sannarlega á fjármagni að halda í skriflegu svari frá Arion banka segir að félagasamtök í viðskiptum við bankann geti stofnað til innheimtukrafna í gegnum netbanka þegar hafin eru viðskipti við félagasamtök er framkvæmd áreiðanleikakönnun skila þarf inn samþykktum sem eru staðfestar af ríkisskattstjóra þá þurfa stjórnarmenn og prókúruhafar að láta

skanna löggild skilríki bankinn ítrekar mikilvægi þess að skoða ávallt vel þá reikninga sem berast áður en þeir eru greiddir íbúum í litlu þorpi í Sviss brá illilega í gærkvöld þegar aurskriða steyptist niður fjallshlíðina og fyllti árfarvegi sem liggja í gegnum þorpið konan sem tók þetta myndband átti fótum fjör að launa þegar spýttist í loft upp eftir að hafa streymdi niður í þorpið flóðið kom í kjölfar

sem búast má við vegna hlýnunar jarðar tvöfalt líklegri og merki um óafturkræft hrun á Suðurskautslandinu nýleg grein eftir veður hefur farið sem eldur í sinu um heiminn þar er því velt upp að markmið Parísarsáttmálans dugi ekki til að snúa við þróun vegna

loftslagsbreytinga menn hafa vitað lengi að það eru til ákveðnir þröskuldar í kerfinu hjá okkur er farið yfir þessa þröskulda þá er ekki auðveld leið til baka það má taka sem dæmi

jökul sem byrjar að bráðna og þegar að jökullinn er farinn að þynnast nægilega mikið þá mun bráðnun hans halda áfram óháð því hvort það kólnar eitthvað aftur í

greininni er varað við því að jörðin gæti verið örfáum áratugum frá því að breytast í hálfgert gróðurhús sem gæti ógnað tilvist mannkyns eins og þeir tala um sem svona allra versta endapunkt þar sem ástandið fer út í eitthvað sem að var hér fyrir fimmtíu milljón árum síðan það myndi náttúrulega gjörbreyta svo öllum lífsskilyrðum á jörðinni

tilgangslaust finnst mér að velta vöngum yfir hvort það ógni tilvist okkar eða hverra það myndi ógna ógna lífríkinu mjög mikið það yrðu einfaldlega

sem myndu þá ganga nokkuð hratt yfir hann segir þegar merki um að við séum farin yfir einn af þessum þröskuldum á Suðurskautslandinu hlutar þess eru mjög viðkvæmir fyrir og hlýnun en hlýr sjór kemst nú að ísnum við botninn Halldór segir mjög líklegt að þar sé hafið óafturkræft

hrun sjór sé farinn að flæða inn þar sem jökullinn dýpkar inn til landsins þá mun þetta á þónokkuð löngum tíma hér erum við að tala um hundrað til tvö hundruð ár sjávarstöðuhækkunar sem verður mæld í metrum skógareldar þurrkar flóð og fellibyljir hafa verið tíð í sumar er þetta bein afleiðing af hlýnun jarðar sumar þessara

öfga má rekja til hlýnunar jarðar það er tala um að í Evrópu sé hitabylgjur á við þá sem var núna í Evrópu séu tvöfalt líklegri vegna hlýnunar en þær voru áður lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti nú rétt fyrir fréttir eftir Birni Daníel Sigurðssyni hann skilaði sér ekki í afplánun á vernd á

tíma um síðustu helgi björn Daníel sem er tuttugu og sex ára er hundrað og áttatíu sentimetrar á hæð og um áttatíu kílógrömm

lögreglan biður þá sem vita hvar Björn Daníel heldur sig eða geta veitt upplýsingar um ferðir hans að hringja strax í lögregluna í síma einn einn tveir

heimsendingar með dróna í Reykjavík fyrst um sinn verða fimmtán áfangastaðir afhendingarstaðir en einnig verður hægt að senda heim að dyrum ef nágrannar veita leyfi í

búa dróna undir vörusendingu þessi tekur allt að þrjú kíló og flýgur ekki í miklum vindi arftaki er væntanlegur og sá tekur mörg kíló drífur lengra og lætur rigningu snjó og vind lítið á sig fá

erum með níu sérþjálfaða starfsmenn í þessu sem að eru búnir að fara

í veðurfræði öryggisfræðum og drónaflugi og síðan hvernig á að stýra þessu kerfi til þess að stýra

er með leyfi frá yfirvöldum fyrir um fimmtán flugleiðum í borginni á jafnmarga

og hafa þær allar farið í gegnum áhættumat menn geta fengið afhent ef þeir búa í útjaðri hverfisins inn í garð hjá sér svo lengi

samþykki frá nágranna fyrir því að það sé í lagi

samtals verið fimm til sex hundruð ferðir frá því í haust Reykjavík er meðal allra fyrstu borga í heiminum þar sem er boðið upp á þennan

gerðar hafa verið tilraunir víða og er spáð miklum vexti í þessum geira hafa ekki undan að veita erlendum fjölmiðlum viðtöl b b c kemur í næstu viku og c n n þar á eftir og dróninn er á leið í

Logafold með eitthvað gott jæja nú er ég búin að fá boð um það að sendingin sé á leiðinni til mín hér í símann og ég get meira að segja fylgst með þessu hvar hann er

búin að fá alvöru pantanir já já alvöru pantanir frá frá viðskiptavinum sem með okkur lengi og aðrir skemur gæti ég farið og pantað mat í kvöldmatinn já ef veður leyfir eins og það er núna þá er er það möguleiki

ekki að pakkinn sé kominn til mín bara nokkrum mínútum síðar Svíinn Erik Hamrén var í dag ráðinn þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta

af Heimi Hallgrímssyni sem hætti eftir heimsmeistaramótið í Rússlandi í sumar skrifaði undir tveggja ára samning við k s í Freyr Alexandersson sem hefur verið þjálfari kvennalandsliðsins

undanfarin ár verður aðstoðarþjálfari

heldur þó áfram sem þjálfari kvennalandsliðsins að taka við íslenska svo er Freyr Alexandersson sem verður honum til aðstoðar svo er Freyr Alexandersson sem verður honum til aðstoðar yfirvöld hafa staðfest bann við sýningu myndarinnar en kvikmyndin er væntanleg í kvikmyndahús um allan heim nema í Kína kínversk yfirvöld hafa lokað fyrir myndir af Bangsímon á samfélagsmiðlum eftir að hann varð af eins konar

tákni fyrir andóf gegn stjórnvöldum myndir af bangsanum hafa verið notaðar forseta Kína allt frá tvö þúsund og þrettán eftir því sem slíkar myndir urðu vinsælli var farið að loka á þær skiptar skoðanir eru um bannið í Kína

stjórnvöldum fremur til trafala en nokkuð annað skíðasvæðið á Siglufirði er að hluta til á snjóflóðahættusvæði og hefur verið rekið á undanþágu síðustu ár hafnar eru framkvæmdir við að færa svæðið að hluta miklar framkvæmdir hafa verið í Skarðsdal skíðasvæði Siglufjarðar síðan í byrjun

júlí framkvæmdirnar snúa aðallega að því að leggja nýjan veg að svæðinu en ríkið veitti hundrað milljónir króna í samgönguáætlun til verksins á síðasta ári heimamenn höfðu barist fyrir því í fjölda ára að ríkið myndi greiða kostnað við veginn hluti skíðasvæðisins er skilgreindur sem snjóflóðahættusvæði

c svæði og samkvæmt lögum og reglugerðum þá má ekki vera með söfnunarsvæði fólks á

og við verðum að gjöra svo vel og færa okkur og fara á öruggt svæði svæðið hefur verið rekið á undanþágu vegna þessa síðustu ár ásamt því að færa skíðaskálann og neðstu lyftuna á að stækka skálann og stytta þarf lengstu lyftu svæðisins við ætlum að hækka okkur hérna í fjallinu um svona hundrað metra yfir sjávarmáli þannig við erum komin í þrjú hundruð og tuttugu

og við svæðið verður tvö hundruð bíla bílastæði og við þurfum að fara í heljarmiklar framkvæmdir áætlaður heildarkostnaður við verkið hleypur á tvö til þrjú hundruð milljónum króna lagt var upp með að framkvæmdum yrði lokið á þessu ári Egill segir líklegt að það muni dragast fram á næsta haust og búast megi við fjölgun gesta í kjölfarið þetta þýðir það einfaldlega að við erum að ná hér í miklu fleiri gesti síðastliðin tíu ár hefur meðaltalið

níu til tíu þúsund manns sem hafa verið hér á skíðum það kæmi mér ekki á óvart þegar þessar framkvæmdir væru búnar að við værum að sjá hérna fimmtán til tuttugu þúsund manns að veðri það verður norðlæg átt gola eða kaldi og léttir

morgun en um landið norðaustanvert verður þungbúið og víða skúrir hiti verður á bilinu átta til átján stig hlýjast

milljörðum verði varið aukalega í vegamál á næstu þremur árum sem er við það að ljúka er eitt hið stærsta síðan mælingar hófust og stærra en hlaupið fyrir þremur árum

félagið flóttamenn án landamæra hefur sent valkröfur í heimabanka fólks og óskað styrkja engin starfsemi er í félaginu flestir stjórnarmenn hafa komist í kast við lögin íbúar í litlu þorpi í Sviss áttu fótum

fjör að launa í gær þegar stór aurskriða steyptist niður úr fjallshlíð skriðan kom í kjölfar

síðustu daga nýr landsliðsþjálfari karla í fótbolta segist hafa velt því fyrir sér hvort hann væri að taka við liðinu á réttum tíma en verkefnið sé spennandi þessum fréttatíma er að ljúka og þeir næstu eru samkvæmt venju klukkan tíu í kvöld alltaf er að finna nýjar fréttir á ruv punktur is sæl að sinni